Shunday paytlarda, men o'z fikrlarimni ochib berishim kerak. Boshqalarga yordam berish orqali o'z muammolarimni yengillashtirishim mumkin. Suhbat orqali his-tuyg'ularimni ifoda etish men uchun juda muhimdir.